E yèɛ manaŋ lɛ̀ sèè ka sáàŋ, e yèɛ kȧìŋ nɛ dèda miɔ̀ŋ nyɛnɛŋ wa lɛ̀ wò fèìm ke noo bɔuŋ bɔ̀ùɛŋ, sèè maiŋ nɔŋ nyùnȧŋ tɛ̀ɛ̀ maiŋ bò maiŋ nyùnȧŋ, e wùìyè lii maiŋ senjè maiŋ jȧȧ, sèè maiŋ tìȧ e sȧaŋ gbiŋ eum nɔ̀ŋ kɔɔ, e kɔɔ mɔ̀ɛ̀ weè ɓɛɛ bìȧ mȧȧŋ kiìŋ, sèè ke nɔŋ nɔ̀ŋ wɔuwɔu maiŋ nɔŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ maiŋ nɔŋ tìȧ, è geèum maŋ dɛ̀mgbɛ̀ maŋ kàìŋ nɛ wɔŋ kèe mɔɔ̀ŋ diɛŋ sèè kèe mɔɔ̀ŋ kȧìŋ nɛ nɔ̀ɔ̀ŋ jilie wɔŋ nɔ̀ŋ mùngà sùȧ, ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii maŋ nyiŋ tìȧ kè gèeum maŋ dɛ̀mgbɛ̀ maŋ gbiŋ sùȧ, e nyɛ̀nɛ̀ŋ kɔɔ mɔ̀ɛ̀ gbaì, ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii siaŋ, anyùùŋ nyaŋ kàìŋ nɛ kuwa sȧȧŋ sùgàa lɛ̀ maŋ nɔŋ dìì ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii kè gèùm dìì, kè joye, nɛ̀ŋ fiifìì miiŋ maŋ miŋ nɔ̀ŋ gbìȧŋ sùȧ kɔɔ mɔ̀ɛ̀ sùȧ maŋ weè pɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ sààŋ sùgȧ lii,è nyɛ̀nɛ̀um eum joeyè, mùŋ yɛmɛ̀ jòèye yìwìȧ ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii, ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii yaȧ wèè maŋ sȧaŋ zimgbe, anyuùŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ e sȧaŋ lɛɛ̀ kȧìŋ nɛ ȧŋ naiŋ wa nɔŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ nyȧȧŋ taafɔ̀ taafɔ̀ maŋ nɔŋ tìȧ ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii kè gèùm maŋ sȧaŋ zimgbe kɔɔ, ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii siaŋ wèè maŋ sȧaŋ zimgbe, kè gè muìŋ kɔɔ, ka nɔ̀ŋ siinyɛŋ muŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɔŋ maŋ ɓɛ̀ tìa mɛɛ̀ŋ bà mùŋ fè miìŋ nɔŋ mìŋ tie nɔŋ kȧ hnȧŋ ɓɛ̀ miȧŋ biì, E wuìyè ɓuuyè lii bȧ fèim nɔŋ kȧ tìȧ, mìŋ ɓèmȧŋ nɔŋ noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ lii mìŋ tìyèeiŋ nɔŋ ko suȧ miìŋ gbaì nɔŋ mùŋ fèìm nɔŋ wuiyè fiì lii bȧ mìŋ tìyèeiŋ nɔŋ kȧ hnȧŋ ɓɛ̀ miȧŋ biì soo nɛ̀ɛŋ nɔŋ mìŋ manaŋ wèè tìàa lii, ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii, ko sùȧ pɛɛ koim pɔɔ̀ ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii, è gèùm aŋ sɔ̀ɔ̀mȧŋ nyiiŋ gbiŋ ko sùȧ, muŋ hòyȧ aŋ gbìiiŋ nyɛɛnyɛ̀ɛ̀ nyiiŋ gbiŋ nɔ̀ùm yɛi ko sùȧ, mùŋ hòyè nyiìŋ ȧŋ foo fai aŋ kùwȧ hììŋ lii, aŋ bɛ̀ nyiiŋ hiŋ nȧŋ kile aŋ kɔɔ̀ nanȧŋ nyaŋ ko suȧ muìŋ, kɛɛ sèé maŋ ɓèmè ke noo bɔuŋ bɔ̀ùŋ yii ké gèùm aŋ gbi sùȧ,